Inje okwanya okweribya isingangabotsera, nokwanya kweribya isingangalya, inje ngabugha indi kwanya ingabya isinangabotsera kundi iryo erirya nikyikulhu. Eririrya wamabya ighunimulya, ighunimulya obulikyindu kyosi ekyawanzire, ghukabya iwanganathoka eribyahu obuyingo iwanganathoka erisighalha ighune mwemezi. Betu aliwe wamabiribya isighulirya, hakabya ihali eri- eribongotha eryomubiri, erighenda ghukahwerekerera eryomubiri, keghe ihali nerikwa, ghukabya iwangakwa wamathendibya ghukalya. Ghukabya wamathendibya ghukalya iwanganalhwalha namalhwere muthinamuthina. Omuli erilhwalha ngesya ngebironda obyomwanda, ihabya ihabya ihabya neribibonda wamathendirya ghukayilha ghukasa ghukabonda, iwasa ghukahwerera, ihabya neribya omubiri waghu, inabya ina inakibya isakyirimu ebirisya, isakyilhangikire ndeke, omubiri waghu inatsuka eribya akabya ngekyiti ekyiraghulhu. Iwewosi iwaheniahenia ahabyeribya kundi omubiri mukabya imwabiribulhwa, ebi- ebikayithayisibawa ebikahimba omubiri binene. Neryo inje ngabugha indi okwanya kerithendibotsera okwanya kwerithendirya, kwanya ingaghana eribotsera.